Lafa hiady varotsy zay ategna <noise> da la i manogno iray hetsy da atsasabola ary ro iadianao varotsy, tsy mety dimy aly la miakamiakatsy, miakatsy avao iprix igny, mandrapahatonga ny amin'ny prix tena normaly, tokony hahazahaoanao azy nefa tsy ahahafanty antoky an'olo raiky io.